ضربي یا کوبېدونکي آلات هغه دي چې غږ یې د وهلو یا ټکولو له لارې راوځي. دا د موسیقۍ ریتم او طاقت جوړوي. له مشهورو یې دا دي: ډرم طبله دف دایره تمبک نقاره.